Iã laã pahâ zoúnâ tsøã tionhâ óå jmaønã laã jenè jnanà zoúnâ tsøã çóâ tsøã jmaùnã ziohå taùå ñanã zoúnâ tsøã jéã çoå tsouã jmaùnã ziohå taùå nionê tsánâ máhå jñánâ jmaønã pahâ ziaã mønã tøâ tiáhå tsøã uå tsaå tionhâ jéã tsøã çoå tsouã jmaùnã ziohå taùå ñanã tsóã tsøã nionê eeå siã jéã tsøã nonê laã tøê iâ siâ çoå tsouã eínã nonê tùhå iâ jouâ guiohà jnanhà laã nénå iâ jouà tiuhâ laã iâ jouà manâ jahà laã tùhå zoønâ bahâ çoå tsouã jmaùnã iã tóhã tsøã manã jáhå taã zoønâ lùã çoås tsøã jmaónã ziohå taùå guiaâ juønè tsouã tsøã tionhâ iâ jouà laã jáhå taã çaã çuúhã tsøã jmaùnã ziohå taùå guiaâ jáhå taã çaã ùnã tsøã iâ jouà laã guióå nénâ çonã nenã iã çaã çuúhås tsøã tionhâ laã çóhã jmaùnã iã páãs jonã tsøã jmaùnã iã tóhã tsøã manã jonã bahâ iã jonã mánhå tønå tsøã liáhå jønè tsùà ñinà nénå tsøã lùã jonås jmaønâ jonã iã jonã jeè jnanhà tùhå nénâ laã laã tùhå jmaønâ tiuâ laã iã nenã pahâ zihå ninâ guiohà láhå tanâ bahâ láhå tanâ bahâ øønå tùhå joà iâ tiuhå laã iã lùã iâ naunà laã láhå jøè iâ jouà minhà iã siâ tíã guéã guiohà ninâ çuánhà laã. Tsánâ jmáhå çounã ðuinã jmonå tsouã jmanâ iã çoå tsouã maùnã iã çioãs çounã çaúå iã tønå tsøã laíhã iã neinâ ñanã tsøã laíhã iâ manã toúnâ ñanã tsøã laíhã iâ manã nenå nionê iã jonã nénå juønè tsouã lùã zoúnâ tsøã çóâ iã jonã guiaâ iã jonã ziaã guiaâ iã jonã jmonå tsouã paâ tionhâ paâ çounã nionå tsùà meinhâ nionê eeå søã nenê çuunã tiuâ laã søã manã ùnâ minhà søã manã ñenâ minhà manã loê manã ñenâ tsøã minhà ninâ çuánhà oå manã ñenâ tsøã óå jmaønã ñanã tiuâ laã nionê lahê lùã manã jéã tsùàmeinhâ láhå jøè iã ziaã dehâ guiaâ manã ziaã pahâ einã juøå líã jéãs iã jonã manã jéã tsùà meinhà iã çoås tsøã maùnã ziohå taùå nénå iã jonã manã manã jmonå tsùà meinhâ iã tsónå iã çóâ nionê manã tionhå minhà tsùà meinhâ tiuâ laã søã niónã çóâ maùnã ziohå taùå ñanã jmonå tsøã tsónå nionê chouå tsónâ jnanà guióå nénâ manã juøê taã tiánã pahâ ðuinã manã tùã çóhã çiã çiáã ðuinã ñanã oã manã juøê minhà çaã çuáhã jnanà iâ jouà laã çiunâ jnanà çounã maùnã maùnã iã ziohå tsouã taùå. Guiaâ çaã çonè jnanà maùnã jonã jmaønâ mønâ ñinâ jnanà minhà iâ jouà ziáhã çaã únâ jnanà niunà tùâ iã jonã çaã tønã jnanà ñanã çaã zuùnâ iã çóà maùnã ziohå taùå nonê jonã aã çuáhã jnanà iâ jouà laã nénå çiunâ jnanà çounã maùnã jonã iã jonã máhå liónà jnanà iã çonå çionhâ tsùà meinhâ tsøã çúhã jmaønâ jonã ñiónà jnanhà çíahå nenå çíahå çínã ðuinã jmaønâ jonã çaã çóà jnanhà iâ nonà çóâ jnanhà mønã lùã iâ lùã iã mønâ zihå nínã manhà guiaâ çoè jonã mønâ zihå çounã çuáhå nionê çuáhå saã dónâ jonã iâ jonà ðóâ jnanhà mønâ lùã çionhâ tsùà meinhâ jmánhå søã ñounhå jmánhå pahâ guiaâ raã nenã lùã iâ jouà laã nionê mønâ lùã guióå nénâ jáhå taã tønå tsøã iã jéã çóâ tsøã mùnã maùnã jmánhå søã ñounhå jmánhå pahâ iã jonã máhå lióà jnanhà çóà çóâ jnanhà maønâ jonã çóâ jnanhà maónã çóâ jnanhà maùnã láhå jøè tùhå aã loúã çóâ jnanhà çáå jíhà jnanhà çaunâ iå iå mønâ chiâ jnanè iâ nonà iã mønâ raâ súhå iâ nonà iâ lùã iâ mønâ zihå nínã mahà jonã guéâ guiohà çuáhå søã dónâ jmónâ jnanhà jøã çaã çíhà jnanhà manã jmónâ jnanhà manã ziáhà jonã jonã aíâ jnanhà manã ninâ nionê çáhã jonã líã iâ siâ guioå søã siâ çoå jonã iâ jonà tióhã jnanhà maùnã jonã. Maónã ziohå taùå jonã chouå tsùnâ jnanà láhå jøè tóhå loúã paâ nionê çóâ jnanhà maùnã ñanã ziaã mønâ tøê tiáhã maùnã iâ çuáã iâ tionhâ tsouã iâ çuáã guióå dónâ mønâ rinâ iâ jonà tiáhå mønâ lùã liónã bahâ maùnã iã çaã çounå guióå eínã guiónà jnanhà ziaã mønâ tøhê siã ønå tsøã çonã tsøã jaíã tsøã jnanhà juáhã tsøã léâ raã ziaã nenã çóhã jnanhå juáhãs léâ jonã maùnã nenã çóhã jnanhå dehâ einã manã taøå jnanhå çóhã jnanhå raã ziaã nenã juáhã taã maùnã nenã çoå tsouã juáhãs taã ziaã iã zaíhã nonê guiaâ søã manã laihà guiohà dehâ taã ziaã iã zaíhã tsøã iã jonã nénå çóâ pahâ jnanhà nionê ziaã mønâ tøhê jaùnã tsøã jmaùnã ñanã ziaã mønâ tøê tiuã tiáã tsùnâ maønâ maùnã nonê mønâ tøê tiáhã liónã ronà iã laã çaã lùâ nénå çaã liáà bahâ jnanhà maùnã ziáhã ñanã çáå liahà çounã maùnã ziáhã tsùà meinhâ sùå áå zoúnâ çóâ maùnã jmaønâ jonã jonã manã lioè tsøã láâ maùnã guiohà nonê jmaønâ jonã áå lioè iã aã çóà jnanhà maùnã ziohå taùå â jouà laã maùnã iâ juánhã jnanà zoúnâ liáhå jønè tsøã zianã óå jmaønã jéãs tionhâ jéã taã tiáãs tsøã tionhâ çoå tsouã maùnã iã jonã tùhå nénâ laã manã çuáã janã tsøã meinhâ jonè jnanà guiohà çióâ ðuinã zoúnâ tsøã çóâ maùnã ziohå taùå nonê liáhå jøè jmaønâ bahâ ðùnâ tsøã siã çanês çounã maùnã guiohà nonê tsóâs siã çuáhå. Siã çóã tùhå loúã çoås niunà tùâ nonê nonè jnanà çóâ tsøã maùnã guiaâ aã çoè jnanà guenå jmaønâ manã guioà jnanà minhà zonã ðuinã çiáhå ñánã çiáhå jñínã çiáhå jñánã ðuinã chouå tsóâ çaã ðónâ jnanà óå jmaønã tùhå manã tóhå niunà tùâ guionà çaã çoè jnanà minhà çionhâ çionhâ jnanà tsøã çonê tsøã tionhâ iâ goà nionê søã tionhâ óå jmaùnã jmonå taâaa tsánâ máhå jñiánâ maønâ çóâ jnanhà mønâ lùã chúâ jnanhà jmónâ jnanhà toúnâ nionå jonã çóâ jnanhà maùnã ziaã mønâ aã choè tsouã áå jaøê jnanà juáhã tsøã manã tahà reã çóhå maùnã juáhãs zaíâ jnanà nonè jnanà uhà nunã nionå guionâ dihâ juáhãs søã zianã óå jmaønã bahâ zuùnâ taã tiánã jnanà çónà maùnã ñanã mønâ áhå lenê jnanà jmaønâ joã nonê juáà tsøã mønâ zianã tsouã søã mønâ juáhå lenê jnanà únà jnanà nionå guiohàs dehâ ñanã líã raâ jnianã jnanà zonã nonê lenê nonê iã laã bahâ lùã nénå guiaâ lùã bahâ guùã mønâ tøhê ðùnã tsouã ðanã guiaâ niónhã jmónâ taâ pahâ tsouã niónhã síå ønê tíhã ouã tsouã niónhã tùnâ çaúå tsouã lùã niónhã mahê tsouã iã çuáã niónhã çuúhå niónhã laè tsouã iã guiohà jáhå taã çounã neinâ lùã mønâ tøhê çuáã tsouã tsaå çiónhå zioà jmainã. Iã líã manã oúå tsøã iã çueès çounã iâ nínhà nunã ñanã oå çounã iå eeã niónhã iâ çonå nunã ñanã oå iã çuúhà nunã çáhã jonã líã çuóhà nunã iâ çoê maùnã jáhå taã lùâ nainê jnanà jmaønâ jonã jmaùnâ mønâ çaã jainè tsouã iâ çonå jnanà iã líã çónà jnanà minhà iã mønâ líã raâ jnianã jnanà minhà çounã nionå ziáhã jáhå taã lùâ guiaâ jáhå taã áå ziaã jmaønâ guioà jnanà dehâ guiaâ jáhå taã ziaè iã manã oúå jnanà taã tiánã nonê çaã joúnâ çaã ðónâ bahâ ðuinã ñanã çaã çáã bahâ jonã guiohà lùã aã çonè m jnanà liónã roà bahâ çonè lùã iiã çonå guionã tsùnâ jnanà maùnã ziohå taùå jonã çaã çuúhå jnanhà çonã nenå çínã ronà çuúhãuu jínhã laã nionê mønâ tøhê jmonå tsouã maønâ jínhã laã iâ aã tsáâ ðuinãjonã ziúhã jnanhà çounã nionå ziúhã aã çóâ jnanhà aã çóà jnanhà jínhã laã ziaã jmaønâ aã çaùhà ñanã ziaã jmaønâ taã aã çaùhànonê guioã tsùâ jnanà çonè jnanà jmaønâ jonã guionà jnanà çiáhå jñánã ðuinã çiáhå nínã ðuinã çiúã ðuinã çiúã çounã ðuinã láå tùhå çiúã toúnâ ðuinã chouå tsùnâ aã çonè jnanà maùnã jínhã laã nanâ jonã nénå mánhå liónà jmonå taâ jnanà nionê mánhå liónà jmonå taâ ñanã tiuã çounã neinâ lùã jáhå tiuã mánhå jáhå tiuã mánhå ainè jnanà jaå jmaønâ ñionâ lùâ iã çóà jnanà maùnã ñanã uå manâ tønà jnanà aå ðónâ ðuinã guiohà nionê. Iã jonã jmonå jnanà iâ tsùâ tiuâ laã ninâ juáhã líã ziaã juøå lenê jnanà ninâ juáhã çóâ tsøã meinhâ jonè jnanhà maùnã ninâ juáhã çáå zianã janã tsouã tsøã juáhã niónã tsøã çóâ tsøã meinhâ jonè jnanà iâ lùã nionå guiohà tsøã dehâ â lùã çounã nionå iâ siâ çoå tsouã iâ síhå íhå niónã tsøã síhå íã søã meinhâ jonè jnanà dehâ guionã taã tiánã pahâ tsùnâ jnanà iã lùã tánhà jnanà tsøã ñanã manâ onê jnanà tsøã nonê laã çóhå tíã líã jmonê jnanà nonê çáhã jonã tsoè tùhå chiâ jñiánã guiaâ iã nenã pahâ nonê jnanà iã liã líã chóà tsøã zonã bahâ guiaâ jenè jnanà zoúnâ taã tiáãs çóâ maùnã ñanã onâ pahâ tsøã nionê manà jenè jnanà onâ bahâ tsøã líã bahâ jmóâs zonã jenè niónhå bahâ líã jmóâs zoønã guiaâ çiónhå iã siâ jenè jnanà menê siâ jmonå táhå nénâ laã líã bahâ líã jmóâs tsøã õå laã çóhã iã jmonå tsùà meinhâ søã çoúnhã tsøã jenè iã jonã lehê jnanà líã bahâ tsoè tùhå chiâ jiánã liã bahâ jmónâ tsøã tsónå dehâ ñanã líã bahâ chóà tsøã iâ guúhã nionê ninâ juáhã ziaã juøå iã líã tsoès tùhå jonà guionà jnanà juáhã jnanà zihå jnanà uã jñánà iã løã tsoè aínã tùhå iâ jiánã iã líã jmónâ tsøã tsónå taã tiánã guiaâ çáhå jonã líã chóà tsøã laã çóhã iâ niónhå chóàs dehâ iã taã lùâ jmonê jnanà niónhã jmóâ aíã janê janê çoå pahâ tsøã maùnã nionê çoå pahâ tsøã maùnã maùnã iã tóhå tsouã manã nenã juáhã jnanà. Ñanã maùnã iã páã tsouã nonê maùnã iã páã tsouã iã áâ tsouã nanhà jonã janê jmonå tsøã tsónå çóå nonê iã jonã juáhã jnanà õå mønâ tøhê cháã jauà çionhâ tsouã ninâ juáhã zianã janã tsøã meinhâ onâ tsøã çoå çounã maùnã jounå tsøã jainå juaà líã çóâ ninâ aiå maùnã pahâ tsøã jáhå taã jainå jauà çounã tanâ tsoã líã onâ tsøã dehâ ñanã nanâ jonã taã líã jmónâ taã líã jmónâs líã líã bahâ guiaâ raã jonã lùã iã aã guióhå tsøã meinhâ jonã lùã mønâ tøhê mønâ tøhê mønâ tøhê siâ líã jmónãs dehâ jáhå taã lùã ñanã oå ñanã oå taã líã jmóâ tsøã anã oå taã líã çóâs çounã maùnã ziáhã guiaâ guiohâ çuoãs dehâ guiohâ taùås guiohâ ninês raã nenã bahâ lùã guiohà tsùà meinhâ jenè jnanà niónhã paâ manã ónå tsouã tsùàmienhâ niónhã paâ manã ónå tsouã liáhå jønè tsøã niónã tsoè tùhå iâ jiánã çáhã jonã líã líã tsoè tsøã reã dehâ çáhã jonã líã líã jmónâ tsøã láhå jøè iã ønå tsùã iã einå tsùãs çounã jonã lùã bahâ nonê ninâ juáhã choè çounã jmaønâ çaã guióhå tsøã tsøã guiohà iã leínãs tsøã jáhå taâ jáhå tiuã manã niónãs tsøã çóâs dehâ ñanã uå tiuã niónâs jmóâs dehâ ñanã oå leínãs tsøã jáhå tuã çaùhås maønâ dehâ taã ziaã iã lùã laùhå nonê taã ziaã iã lùã laùhå guiaâ iã nenã pahâ lùã dihå ninâ iã juáhå ðanã bahâs jáhå tiuã jmonhê jnanà dehâ ñanã oooå jáhå tiuã lenê çónà dehâ lenê jmonê taâ laã jnanà guionâ nainê lenê jnanà jmonhê taâ jnonã dehâ iâ çounã iã laùhå iã jmonå iã nenã nonê jmonå chíâ bahâ. Monå chíâ taã tiánã bahâ iã çoå tsùà meinhâ maùnã nenã ñanã oå iã çoå tsùà ñinà jmaùnã nenã lùã juanhà jnanà iã çoå tsouã maùnã dehâ guiaâ iã nenà bahâ tsóâ láhå jønè ii láhå jøè uã píã iã çianå tsùà mienhâ lùã iã nenà monå tsøã sss monå chíâ ææês tsøã nionê líã zianã tsøã reã jáhå taã líã çáâs tsouâ taã juøå ñanã oå einã çounã tsouâ líã çánãs líã peínã ææê tsouã mønâ tøê jmoå tsøã eå çoå tsøã maùnã ñanã ðùnã tsøã çuuã zaihà lánâ tsøã dehâ ñanã iâ manã toúnâ nonê jmonå chíâ nonê guiaâ jáhå tuã zianãs tsùà meinhâ líã nanã oå sùà ñinà nanã taã zianã tsøã iã líã jmóâs iã ziáhã ñanã oå iã jùnâs rouã ñanã oå iã jùnâs guínhå ñanã oå ùnhå tsøã jmaønã iã laã pahâ zianãs tsøã guiohà iã çoâ maùnã bahâ tsøã líã liáhã líã jmóâ tsøã iã taã lùâ nénâ dehâ jmóâ sùhå ouã iã táhå lùâ sùhå ouã nénå jmóâ guioè nonê siã íã iâ tsùâ guiohà tsouã iã løã iã siâ çoås maùnã nenã mønâ tøhê çaã jmóã tsouã tsónå mønâ tøhê çaã íâ tsouã lùã iâ siâ çoås nenã dehâ çaã çaã íâ tsouã jeê i â çounã nionå tsouã søã siâ çoå dehâ líã zoúnâ tsouã ñanã tsóâ tsouã tóhå chiâ jiánã nonê iã tsoå nénå lùã bahâ mønâ jánhå taã guionâ tsouã iã nenã léhå chiâ çuáã taià tsouã jánhå taã ziaã iã jmonå tsøã dehâ jenâ tsouã líã líã jmónâ tsøã iã ziáhã lùã ñanã taã juøå líã tiáhå tsøã nonê láhå jøè iã laùhå iã ziaã jmaønâ tuâ laã iã jonã juánhã jnanà nénå. Manã tahà reã lùã guiohà søã ñinà ninã juáhã tsoå çáå zoúnâ tsøã iã líã çóâs maùnã léhå çonã maùnã bahâ ñanã oå einã líã jmónâ tsøã iiiå iå líã lánâ tsøã dehâ iå líã ðùnâs uã zaihà iã líã láâ çuoãs iã líã ruónãs tsøã ninâ juáhã eã líã jmónâ tsøã çounã hora toúnâ hora laã tùhå nenå hora çounã jmaønâ jmonå chíâ taã tiánã bahâ juhà taã jmonå laùhå jmónâ chíâ guiohà maønâ iã zianã tsøã mónâ chíâ guiohà ææê tsøã iã lùã zianãs reã ñanã jmónâ chíâ nonê guiaâ líã leínå tsøã janã tsouã tsøã lùnã jmonå raâ çáhã láhå jøè iii iã siâ jmonå nonê líã tønã sùà meinhâ iâ jonà dehâ líã juáhà jnanhà ninâ juáhã tsoå taã çáhå lùâ iâ mønâ leínã tsøã líã nénâ jáhå taã áå çaùhås nénâ dehâ jmóâ tsøã tsónå çáhã jonã líã çáhås sùå ouã nonê líã onâ tsùà meinhâ nonê iã líã mánå ónås roúnhà mønâ tøhê siâ çoås uã tsaå nonê jáhå taã çóâs ðanã líã onâ tsøã láhã líã guiénâ tsøã mønâ tahê çáå lionhå nonê çánã jonã líã mánhå tønå tsøã zonãña çáhã jonã líã tsoè tùhå iâ ñianã iã laíhã nonê onã raã nenã lenhê jnanà lenhê jnanà lùãjmonå chíâ taã tiánã bahâ iã çoå tsouã maùnã çaâ çonè jnanà maùnã jmaønâ mønâ siâ ñunà ñanã ðonå jnanà minhà tùhå nénâ laã nonê manã lùã minhà guùã guionà jnanà tùhã nénâ laã guiaâ manã laínà jnanà çiónhå láhå jøè nenã nénå. Juánhã jnanà lùã niónhã tsoã søâ ñinà tùhå iâ jniánã jmónâ tsónå iã çóâ tsøã çóâ tsøã maùnã.